Anà ke mô misy fotoagno? Zaho io boko misy raha tiako hikoragnina aminà e. Dia misy raha ataoko zegny tiako zegny mbô toroagnà hevitra zaho amin'ny raha ataoko zegny hoe mety sa tsy mety.